أنا أشرب الماء كثير، أشرب تجريبًا اثنين لتر من الماء يوميًا يعني ما يعادل في الأسبوع حوالي أربعتاشر لتر، أحرص دائمًا على أن أشرب الماء باستمرار، الماء له فوائد كثرة للجسم و ما يصير أبدًا نجطعه عن الجسم.